Llechga nac chine re beñ te cos nal si gac nac rú abeces ncha beñ rcein beñ chi re beñ cos nal lla roc rsalo rac beñ llehcga rú na par rac controlar rú ca nu sic ni nac ne abeces ti ne chon lo doctor la ne sied ru beñ re beñ te té par rú nac té de mansanill nic nac buen llechga pues nic nac ni mas ru ni ruñ controlar pasti ni la exis ele tres nic ruñ ne controlarne sigac per lla de rú pues nu ralo form stal ru sa ca nu nac ne beñ re beñ-beñ daiñ beñ campesin pues stal beñ abeces sheta meil pues chin mejor ah re beñ shi lo la ra cos llaá barqui blajca o blajo rni ra beñ nic nac remeid par rú cashiro pues sic pur sic ru ra bengol pues pur cos ah natural vay sheta ri beñ lo doctor pues- pues ruñ rdei sa ne con ra nic re beñ pues nic ni menos uishi ri beñ lo doctor chic vay casi pur ah pur ra cos natural re beñ pur. <hesitation> nic nac o vaporu rde shashi beñ nic- nic nac ni numbe beñ re squis ra rnes ra beñ gac sa speñ ne vay te ra biñi rnes chic squis ga rdeb sashi beñ sic nac ni remedie ni ruñ ni riac beñ ish vay nubuelt ra- rach beñ sigac rnas nicií beñ chic rga beñ ra ne rú pues lagac nia sic gop nac ni ruñne vay nic- nic nac ni ruñ llechga rú beñ pa a tiemp nal ne vay chin nal chic ne nac hui rsha clima te rrat rac nlaa te rrat nal lla roc nac ni sied ra yallel llichga rú llehcga ta shilia ru beñ nic ni stal beñ rac shu por ra beu sa ra beu na diciembre enero re febrero ra be- beu nal ne vay nic depende nac beñ abeces cashi pues por ni biñi beñ chic ren ga form rac beñ ra llehcga rú lla chine ba sesala te eda steiñla com uishi ru nu la fuers chic ne va ruñ ne alterad beñ chic ruñ ne cos beñ vaya Aveces per lla nubuelt sac terrat si sa rdeine pe ru mas ru nac ni rac beñ chine ba brop beñ nei rdei ra cos vay nic masa lo doctor se la masa habeces ti ne teiga chic nei asta stal- stal shí rac beñ ne vay habeces masa ti ne tei ga lo doctor habeces nubuelt depende inas ne beñ abe bal chegac sa la rtei gac sa per habeces ti beñ nuebuelt ti ne teiga masa lo doctor dosh se beñ lla asta re beñ ra remedie se que nia remeid caser rni beñ ra ne nic- nic ne ruñne buen chic pues gap da beñ vay nac sa ca cania nac lle beñ nis nal nac pur cos altiemp chic shet si sac sheta ti beñ nga cualquier chic te cos chic hui cat chi re beñ scha beñ nia iseñ beñ chic lle beñ nis nal chic nac ni rnas ne beñ pues sied beñ chic lle beñ cos nal chic nac ni rga beñ.